Ai bo anndi noy cuttirgal tagaɗo gollirta. <noise> A anndi kol ngaɗawa jaɓe-jaɓe e wodi latikol mauko non, darneteyan, nde ɓoyla fu sai hite gen macce bole. <noise> To hite nden macci fu, tawa tagaɗo suttake, e wodi latikol e juɗe non, ta wari suttugo non, hitere wotore munnata ngam mo cuttata un haba keɓina ɗo no giɗirɗa. <noise>